Rienad mod kenibuen siempakenienabuen no paker xitolugar notrienit buen parat por kazi buen sino pornin nostir kim pakegon buen toporchi mod labuen delant baalabuen tutiemptki gom buen buen, no pakerinor gama labuen nirakwenidek adrenkinrik raba babuenze, porni siembən rnieꞌ naꞌ gune wenparchilara bayarorin chibrin garon garaba pornira kwaldira badek, balara chezara tonezyonen aties pakə sien pakechu tunigzularaba yulazinigun rabaze por lotant rniraba mejor nagoneskə nolias gone ganlaa stosaa parrakweldiadek ziezarowka, atibangondieskaa tuniguidsnigua chigana gayagnitloa loguell lio.